Taq e ch'eew wuxu' ak' <hesitation> kiketa'maj nawa' li ajchoq'an nawa' kirya' kiway, nawa' kirya' kik'uya', nawa' karkal <hesitation> pil kichan xaqara' <hesitation> qaqilan che lera' qas kikilan, qas ket- am riqolaal li wunaq che qas kitijnek wuxu' ela lara' qas nejeel q'iij kik'ob' kik'in, xu' chek <hesitation> kikilan kiteb' puertan re karkal wuxu' rel kichan kexik'nek ke petek rimal qas ket- am chek chewa' kaya'q chikyan wuxu' so'n, k'em, ixiim wuxu' choqoj, k'o wa' jaljaq taq <hesitation> chetaq kiya' chikyan xu' chan lera' ket- am chek che e li wunaq rii' kitzuquw keech, xaqara' <hesitation> taq ak' rii', qas kiq'aljinek wa qas ela' li ajchoq'an wuxu' ela' kik'ob' kik'in rimal kiq'aljinek che qas kikaj riwach li wunaq qatzij lowa' <hesitation> ketzujun taj, kech'aw taj xu' chan kiq'aljinek rimal <hesitation> kejatab' chinaqaj, laaq' kechapek pi alnaqiil kikya' kiib' xaqara' kek'ob'ek wuxu' kejupub' cha raq' li wunaq pi raq'ab' wuxu' re keq'alxek cha rik'o'x laaq' kikya' kiib' rimal lera' <hesitation> qas kik'am riwach chi riij li wunaq che nejeel q'iil kikil kikilan che ara' kikya' kechaaq'.